Azoko antoka fa ampy tsara ny proteinina amin'ny fihinanako sakafo tsy misy hena dia toy ny fihinanako voamaina, izy ireny dia mazefatra ary maharitra ao anaty vavony, ao ihany koa ny ronono, ny ronono dia mitondra otrikaina marobe isan-karazany zay ananan'ny hena ihany izy ireny.